Nini' ku ja no ho´onua te sa´ayo kotoyo este kotoyo yuu jaa saiyo kotoyo kotoyo chi no tuo vinio po lulo jenoua tuo kaka kuit yuu mayo jenoua te kaayo fiji te saa ka jeto yuu te kajutu ini naou tuo ja kaayo fiji te uni chi po naiga naiyú jaa kakata nai yuu mayo taka che manou jenoua, maa manu jenoua na chi vaa kakata naijade jenaade te este vaa na saiyou katayo ji. Jaluía fimpia no kuntau jenoua chi jaa noii tekouu chi chaa isa te te kamou jaa kaijipo naou tuun soi tee tuo tuo kai yoi mayo jenaai te maa kuu ni tuun xii maa kuu nou ka kuu ini maa saiyai te maa kuu kuit niiji te yuu maa statayo mui jenai chi jaa vai moi kakuu kuu nii chi, tentuu yuu na kai chi vai kani chi vasa inou kouankouyo te kakaa naiyú siiki. Te yachí ni soi fukuu iniiji jaa kakata naiio tuo nu tuo chi, vaa vani kuu kakaa jenou te tuo chi vaa naiyú kakata siikii chi yuu naa va kai, jaa mai kakuchii ntiou ntou vina chi jaa lulia kanto´o jena´a.